ف الشارع في قطط كتير بس في قطة بقى كانت فضولية جدا وهي ماشية ف الشارع لقت سلسلة ف خدت السلسلة دي وفضلت ماشية بيها دلوقتي ولكن من سوء حظها إن السلسلة دي كانت مسحورة فكانت القطة دايما بتعمل حركات غبية تفضل تنط بتفضل مهيبرة طول الوقت مفيش أي سكوت و مفيش أي سكون خالص لحد ما تعبت تعبت من التعب أوقات كات بتخربش نفسها بتأذي نفسها حتى لحد ما قررت إنها تنام ف مكان تاني جديد ومتنامش ف نفس المكان اللي هي بتنام فيه ونسيت السلسة ف المكان ، لما راحت تنام ف مكان جديد والسلسلة مبقتش معاها رجعت طبيعية تاني وعاشت حياتها بسلام